Ita bisa mete panduan ita bisa siap alat no bahan trus ita bisa tao neu mamanak yang luas, nanti ita mulai neme awal.